سوی خپل غټ غوږونه د غږ له اورېدو سربېره د خپل بدن د یخولو لپاره هم کاروي. د سوی په غوږونو کې ډېر رګونه دي، نو کله چې ګرم شي، وینه یې غوږونو ته ځي او هلته سړېږي، او په دې توګه سوی خپل بدن یخ ساتي. همدارنګه سوی د خپلو غوږونو په مرسته د دښمنانو د راتګ خبر هم ترلاسه کوي. غوږونه یې د هر ډول آواز په اورېدو کې ډېره مرسته ورسره کوي.